Vao oa pauparoveira aukue vova agavainara vosia au kuevi oa kovakova pa pei ra eva oara pauparovera, riovira vara pauparoveira, evo kuire aue kwovi vara. Agavairara vosia eva koetapere auei koepire, raeva ovoi pere rava oriovere, va atoiovereawe iare vakiparavi, vokuero atopaiovere vakipa ravia ra evo kuero ora tutupaiovere aue ia kavu. Eva evo kuire, vokue ro evara oara vateiva agavairara oisira vokuiro aiopape. Oia vara oara rei kovoia purapa peira, purapaiovera vara au kuerovi aue agavairara vokueroavo, oaraia vigei tarai pieiva vara aiopa peira, aueroviia vara pitoka paiovera oisio osia kavu tourovi ukova tovoiovere, vokue tokoiovoi kavu touiare, va kokoiavoi, va ivitaiovere gonivira ra va tovoio vo etokasi. Va orio, orio, orio rava kakaragaio vao kava tou, va kakiovere, auro pura i overe aiopara awera kavu parierovi, oaraia evara puraio voi, ra vara aioiovoi, aioiovoi ora ora vara taropaioveira evara aue kuero ravara tovopaio, vara pitokarogoiavere karevisivi ravana pitokaiovere vara aioiovoi, aueke kuiro, etokusi puraiovoi, era kuepieovoi avekeva vara toiovoi itoroiovoi aia awe ia vakipara. Garevisivinaga touevere ei ra osia oira tavoi overe, vokuiro ita, voniro aioiovere ita evana pekaiovoi, pekarovoi vara aioiovoi evaravi va evara ora vateira evoea agavairara, oire vana paupau rovoi oisi itarara oripaiovoi varao evo kuro varia ra oara oaravivu nituia earaga oisio vara aue rovere ravana tovoiovoi. Ravara tavoiovoi vo ra aue tourovi, ra votouro vi tatuiovere, tatuiovere, tatuiovere, vara virepai orara, varake pavira vara vurepaiovora oisira vierapapioro varoia vuivui ara, aueia kiuvu ro igei vara vureparovora ravara papere vara vakiparavi, vuivui ara varo evo kuero iava okueroaia vigei rogaparo aueiva voeao agavairara eva.